نلکی ھڑتین پچھی اوم ٹھرا نکری پچھی اوی کاڈھتی جائین، <hesitation> کھفتی ھی اوی کاڈھی۔ پچھی کاڈھتی کو شیشیام ھڑین کو تھیلیام ھڑین پچھی موالی آوی اوان کوسا، کوسا ٹھرا ڈیتی جائی۔ کوسا کوسا ڈیتی جائی تہ ساملین جین بھلین آنتریا بڑی۔ <hesitation> امانٹھ ڈجی صحتی جا کھیال کونی ہے۔ صحتی جا اوان خیال کونی ہے۔ اندر دکھی ففڑین ڈجین ختم ھنی جائی۔ ائین اوان بیچڑین ہنجاھ رپیا بوتل ائین جینین شراب مانگی ہے۔ کھٹڑاڑی کھیٹی اوی اماٹھ ہے۔ ائین ھمین جینین شراب ہے ھمین اوڈ ویچاری ہے پنجاھ رپیا تھیلی۔ ڈو تھیلیا پیڑاڑین ھمین اٹھو جائی عمرکوٹ جائی اون شراب مانگی اوم ڈھو نا لا ھوی۔ اوی سوقین اوڈ کھادھی جی سوقین ھمین کپڑی جی سوقین۔ سھید علی مردان شاھ کہ تہ اوڈ کپڑی جی سوقین ہی جتیان جی سوقین ہی ٹولان جی سوقین ہی ھر شی جی سوقین ہی۔ ائین کہ تہ ٹھری ڈجی جی سوقین ہی پر بات ھچ ہے تہ ٹھرین سو بڑی امین کیئون چھون ولایتی شراب، پر بات ھچ ہے تہ پئسی کو ہی۔ باقی جیکڈھن پئسی ھوی تو ھا ٹھرا ستعمال کری کونی ائی اوڈ۔ پچھی نا ھوی جکار مجبوریم، باکی جکو پیساڑین منکھین ھی اوین اپکی جینین اپڑی ولایتی شراب استعمال کری چھی۔ باقی اماڑی اوڈ ائین مختلف زاتا غریب تبکا آنی جا چھی۔ رگی اوڈ کو ھی مختلف <hesitation> زاتا آنی جائی چھی ائین ڈجی ایڑی وڈیری ھی اوین جکو نشام جکو ھی بنیان بنیان بیچنی بیلی ھی ختم ھتی گلی نشام۔ مانٹھ کئین ایڑی بیلی ھی، مین ساکڑی سویرا جتا ڈوٹیم۔ آسی پاسی جا کو وڈیرا ھتا، منین کیتا یار استاد ھمین تون چال مان بھیڑا کان تو بیلی ھمین او گان جا وڈیرا منین ھاتھ ڈیتا۔ ھمین منین کی چال آپون چالون ٹھرا گیئون بڑی منین پھوٹا چھوڑتیا۔ مین ھمین پھرین ڈناس این جواب نہ ڈیلا تو ھا گلی پڑی۔ منین ڈوٹی بر جاڑین ائین ڈوٹی ٹیمان بر۔ این ھمین ھیک چکر اچالا ڈجی چکر اچالا تیجی چکر ائین او سو پچھی ھا منین سکھاوی ائین مانجا دھندھا سجا رلتی جائی۔ اوڑین کیلی استاد چال چالون ٹھرا گیئون، مین کیلی بیلی بات سڑین چھی منین اترا ٹائم کونی ہے۔ تون کیئی تو تنین اچانی جا لان اگتا کٹھی مانجی رستیم جٹھی مین جان ہے اٹھو تن چھوڑین لا۔ باقی، مین اھڑان، مانجی ٹھریم جا کا ہے۔ امان دھندھا کرڑا ہے نہ امین تنین روز ایون کرون تو تون ھڑتی جائی۔ گان جا چنگا مڑس وڈیرا۔ اوڑین نیٹھ ایون کیلی تہ استاد ہمین تنین موکل ہے۔ ائین مین جا لا ھمین آفی ٹھرا گیئین۔ تو بات ہے ٹھری جی، تو ایا مختلف شیا منکھین واپراوی چھی ٹھری ھوی چھی۔ پچھی اوڑین مام ہتھ کاڈھلا کا تو اون کھبر ہے ھا استاد منکھ ہے۔ ھا ٹھران ڈجا ایڑیا شیا <hesitation> ھمین کام صحیح کونی ہے۔ پچھی جیکڈھن گان جا چنگا مڑس ہے۔ اوا جی آپکی زبانی جکو موٹرسیکلاڑا، گاڈیا ڑا آوی کہ تون اٹھی بیلا ھی، گاڈی روکی اون اچاتی جائی بڑی جا ٹھرا گیتی آویپلا پیئی سجو ڈن ٹھریم ٹن۔ کان تو ولائتی شراب مھانگی سجو ڈن ٹن۔ اسکولیس مٹین تو ڈیکھین شامیانی لگوڑی پلی ہے۔ اللہ خیر کرین تہ ھمراھ ھی ساگوڑان ہے مین پوچھلی تہ ھمراھ موکلاتی گلا ہے۔ ھا کچا ٹھرا جکو ہے اندرام ففڑین ڈجین ختم کرنی چھوڑی <hesitation> چڑلین چوڑا گڑی ھاتھام گھڑی ٹانکیم۔ جکو ھا نشا ھتی گلا ہے۔ بس، ائین پلی واپراوی۔ باقی جکی آسی پاسیم ھی لوکل منکھین اوین ٹھرا پی چھی۔ ائین شھرا جین منکھین، شاھوکرر منکھین ھی، اون امین آپکی بولیم کیئون چھون ولائتی شراب ہے جکو اون واپراوی چھی۔ پینی کو کیڑیا مختلف خبرا پلی کری۔ کو کیئڑیا خبرا کو کیئڑیا خبراپلی کری۔ سو ایا خبرا ھی امچی ماحولا جیا ۔ پچھی امانٹھ چرش بھی پی بھی، بھنگ پوکھی چھی، امل، افھیم۔ مین ھیک دفعا گلا ٹھکران جی دعوتیم۔ تو راڑنا ھمیر سنگھ جی دعوتم ھتے اٹھو گلا، اوان جا رواج میناوٹھو جتی اوا جا نموما گئی تو اترا اترا نشا کئون پئی چھی۔ معنی اڈی اڈی بٹکی، ائین اترا اترا امل ناکھی بیس ٹیھ جیڑی ایون بیلی ھے۔ ھیک جیڑا کا کری تو او امل پتا گاڑتی سفا رابڑا ٹھاتی ائین روا جا فڑا پتا گیتی۔ مثال بات پیاڑنا این ہی تو ھا بک جھالی۔ ھا بک جھالتی ایو کری پچھی ھیک جیڑان پچڑناڑا ھوی پچڑی ھیکی دھکام اترا اترا۔ مین ڈیکھلی آپنی جکو ھین ٹھکران سوا ڈجی کون ھا نشا جھلی ئی کونی۔ مرتی جائی ھیکی دھکام، پچھی ایون ھیکی دھکام پیتی جائی۔ بڑی گاڑتی پتی اترا ھیکی دھکام این پاڑان۔ کچاری ایون بیلی ھی بٹکی آوی پلی۔ بڑی اویتھ پلا ہے چکا ن جی چک اواٹھ میلوڑی پلی ھی اترا اترا ھڑ مئین گاڑ امل۔ گاڑ، گاڑتین اترا اترا بٹکی برھوڑی پلی ہے صفا رابڑی روا جا بڑا ناکھتی ڈیئی پچڑ۔ بڑی این پیاڑلا، بڑی این پیاڑلا بڑی، این پیاڑلا مین متھی ابھلا ھین۔ مین کین ایی ایڑی دھک جھلین کیون، مین کی ایی صفا کھانر موالی ھی، لوکل منکھین پی پلین پر مین کین عمل داوتام جام ھلی۔ ٹھری جی بات، امچی آسی پاسی جی ھیکی منکھان سون کچھری ھلی مین اون کیلی ڈی خبر تون موالی روز